د سهارنۍ خوړ د خوړلو د پاره به کیدلی سي یوه طریقه ا څې ا، اسانه او و ډیره فایده منه وي کیدای سي د تازه میوو خوړل او یا هم د ا ح حیواناتو شیدې خوړل یا هم هګۍ خوړل واوسیګي.